Budaya Mesir sona nai Mesir nanu warisan ini Firaun nanu agama leo dewa nanu bahasa no sastra bahasa Arab boema ini lanu musik no tarian boema lanu arsitektur no seni boema lanu nanaak kosari no falavel boema lanu peran nai keluarga dalek boema lanu <hesitation> tradisi.